اه الواحد مهم انه يدرس اقتصاد ومالية لان خاصة مثلا الدولة اذا على عموم دولة واحد يعرف انه الفلوس وين تروح يعرف شلون يتصرف بيها يعرف شلون كلشي يخلي بمكانه الصحيح هاي على مستوى الدولة بس على مستوى الشخص يعني انه اذا عرف الاقتصاد والمالية شلون ينظم يعني صرف البيت مالته يعرف فلوسه راتبه شلون يقسمه هاي كلها الها علاقة